ब्वोल्दन छिन कि हमिंग बर्ड ज्वो ह्वोंदि स्या <hesitation> जिंदा रौणों ते पूरा दिन भर खाणों खाणीं रौंदि। स्या ज्वो चि, अपणां शरीर कू जथ्या वजन रौंद तींकु, तेकु करीब स्वो आधा हिस्सा कीड़ा, फूल, पत्यूं पर यमण्यें खंदन छिन। येका अलावा हमिंग बर्ड मां ऊंर्जा इत्था पावरफुल रौंदि, इत्था ताकतवर रौंदि कि स्या खाली सीधी नि उड़दि। बाकी पक्षी सीधा उड़दन छिन, स्या खाली सीधी नी उड़दि बल्कि पैथर भी चली सकदि अर यख तक कि उल्टी भी उड़ी सकदि। त ब्वोल्दन छिन कि या एक बार मां या साल का द्वी बार मां स्या दो हजार मीव की यात्रा करि सकदि।